ଦକ୍କନ ପର ଖୁଲ ବାଲେଂ, ଆମାନେ ଏକ କୈନ ଉପକରଣର ଉପଯୋଗ କରୂଂ। ହୈତା ମୈଂ ଇସ ତରହ କରୂଂ, ଜୈଂତୋ କି ଜୋ ବୋତର ଡକ୍କନ ଲଗଲା ଥା। ହୈତା ସୀଲ ବୈକ ଥା। ହୈତାରେ ଏକ କୈନ ତା ଫସୋଂ, ଗୋଲ ସଥା ହୈ। ଏକ କୈନ କୋ ଫସୋଂ, ଔର ହୈତା ଉପରର ତରହରେ ପୁସ କରୂଂ। ଜୋ ଥାରୂ କେ ଟୀ ଫାସୀ କେ ଉପରେ ଆଈ ଜାଏ, ଔର ହୈତା ଡକ୍କନ ଉଖଡୀ କେ ନିକଲୀ ଜାଏ। ହୈତାରୂ ହୈ ଇସ ତରହରେ, ଆମାନେ ଦକ୍କନର ପ୍ରଯୋଗ କରୂଂ। ଓପନ କର ବାଲେଂ। <hesitation> ହୈତା ସୀଲ ଉପନର କହନ।